إذا كان صديجي يواجه يوم صعب في العمل، أول شيء بأسأله عن التفاصيل ويش اللي صار ؟و بعدين أشاركه بعض النكت أو الجصص المضحكة؛ لأن الضحك دائمًا يساعد في تحسين المزاج، كمان أجوله إنه يخصص وجت لنفسه بعد العمل مثلاُ يشوف فيلم أو يسوي شيء يحبه، ها الشئ يساعده ينسي همومه و يعيد شحن طاجته.